Fomba fiasan'ny hety dia: maka lamba ianao ohatra, de avy eo atsofoka eo amin'le lelany anankiroa maranitra iny le lamba de ampiasaina le vodiny anankiroa iny ka ahafahana manety ilay lamba arak'izay tiana atao rehetra.